Ho do ho do a mana dan wa mana dan diyo a han diya so besin mɛna ho do ma mu suwi sirtu han suwi han suwisiyo <hesitation> han waati be mana mu'i mɛ se mɛ yi ju ho do waati wo waati nɛ mɛ di ho fan un yi su mu mi de vanu bana na mu mi de sɛroman na a to ho do besin mɛna mu